Oyi si fransi tun a diya ba kiltir be yaya a ho fransɛ mu yi lebian bin mu ɲurobe be be a vɛn vɛn le vɛn fransɛ ho ɲan jenu loma ho dimiyan fan bɛ ho jenu lo ma tete ho we jɛ ho we jɛ ma tete ho dimiyan